Thabani ighire matumithi ma- ma- ma- matumithi fyetumia thabuni ni findo tyethambia fyimba kana hai haghire thabuni ya unga iyoniyo haza yefulia nithabu ya ya michubwe, ni haza sabuni yetha mbia fyimbo yafanya lakina thaburu ya fichubwe niyohasa yethambia fyombo thabuni ya ukambo, thabuni ya unga kathi yakwe niyefua. Kwaende ikarai ubhike mringaho bhikaho nikurie ho, uende thori thapfwo ubhike ho ushangashe kadukadu mpaka thiende lakini kole haraghire thabuni ya unga kole ngeyakirumbue iyabidi uiondoe uifie ufie ushaghashe uifiche uendelei iithagua lakini thabuni ya kurumbue ya thathabuni ya unga, thabuni ya unda ukamieliwoka thabuni ikabhafuthora kwashaghasha kwashashagha aa kole minga wia uendekindirio kwaputha kwabhikia mringa ungi kwa shaghasha he bhathi kwaeleesha bathikwaelehsa mwisho kwaanika. Lakni thabuni ya firumbue firumbue ishitatha kathi yakwe niithambia fyombo kwathambia fyombo kwabhika ho lakini thabuni ya <hesitation> unga ichithambia fyombo yo.